زما په ګمان په رستورانتونو کې درې خورا ازانه خوړو کې دال، سوپ او برګر شامل دي. دال معمولاً د پنځو ډالرو پورې کیدای شي، سوپ په پنځو ډالرو او برګر په اته ډالرو پوري وي او زه فکر کوم چې دا نرخونه مناسب دي.